Ah ah ah, iao loa ka sy haiko satria sarotra gn'avandy satria ah na koa mbola sy nipitiky tamin'io, anao zasy raha mba oe mba efa nipitihanao e raha mba mety managny eritreritry anao oe akogn'aia gne fagna- faha- fandrembognan'ity fa noho ny ah sy mbola nipitiky zany fa hitako maso avao zany izy ame tele io da izay fa sy haiko aloha izà zao.